Egä inemine om erinev ja tund erinevid asjo. A vaihõpääl ommaq emotsiooniq hääq. Ku naid liiga pall'o om, sis ma-i tiiäkiq, midä tulõ tetäq.